मैं पलम्बर ला बोलहु की भइया देख दे तनि कहा से कैसे पानी गिरत है। ओके बना देबे, कुछु खराब होही तो बाहर से सामान ला के बना देबे अउ जो भी खर्चा पानी होही मोर से ले लेबे।